'O ko'u man'o mua, Loa'a wau i 'ekolu mau 'apolima gula nui me nā inoa o ka'u mau keikikāne a me ke kaikamahine a 'o ku'u kane make. Ua hā'awi mai 'o ia ia'u no ka Lā Makuahine, ko'u lā hānau a me ka Lā Kalikimaka.